Jadi ngone manena nyawa, manena jou ina cipta uku manena harus ngone nanga manfaat de nanga guna jadi nako agama i temo terutama ngone islam oka o kia i temo manege sebaik baik ngone nyawa atau ngone manena harus ngone wo lebe wo ma bermanfaat bagi nyawa manuka, jadi ngone setiap nyawa manena harus de demena nanga manfaat madei nako ngone nyawa atau jou ina ina cipta uku terus ngone ngone manena oka karja ngoka atau o kia dika ngone harus wo lakukan <hesitation> jou ai p- perintah, istilah wo sabea de ua wo na nakali de ua wo totojiki manege ngone nanga guna, nanga guna ngone i Nanga guna ngone moi manege wo ja bantu nyawa artinya nyawa jo susah manege wo ja lega, wo ja bantu, walaupun nanga pipi meiya setidaknya wo ja bantu manege de nanga tenaga, ha sugmanege karena ngone manena nyawa nanga modal <hesitation> o kia ma sebaya nanga modal manege supaya bisa wo selamat manege o kia dunia oka de akhirat oka manege, nako wo ja bantu wo ja kia nanga wo ikhlas de nanga bantuan manege manege jou loka ina nako, sugmanege.